عشان تسوي سندويتش بسيط، أول شيء، هاد شريحتين خبز، بعدين حطو وجهه مايونيز أو زبدة الفول السودانية على واحدة منهم، بعدين ضيف شرائح من الجبن أو اللحم، أو أي خضار تحب، زي الطماطم والخيار، بعدين غطيها بالشريحة الثانية، وإقطعها بالنص، وبالعافية.